آخر الأماكن الي زرتها كانت الاردن - غحتو على عمان وعالمدرج الروماني وطلعتو عالمتحف الوطني ، وهمين غحتو عالبترا ، فكان شعور كلش حلو ومدينة تستحق الزيارة